Sakafo zao a, <hesitation> aniasika oe ià zany defa reko avao fa mbola s- mbola sy nihoaniko ohatry oe tarte au pomme, tiàko andrama aloha zany izy io, fa sy haiko oe magnano akô gn'aia e siron'izany fa mety ho tsara ngamba satria maro be gn'olo mizaka an'io.